Mʋ ivʋ ekele yɛla mʋ iɣa alo ʋtʋ ayɛkʋɛdi ezʋyɛla alo atupa ezʋyɛ mʋa ɛkʋtʋ zɔmʋɛyaza nʋ ʋdʋnʋ yaxa kɛndʒi la kabasʋ wvʋ ivʋɛkɛ dʋ tetanos kaba kɔsʋ kʋsʋmʋ <hesitation> aba kʋtʋ kɔsʋ nʋ abana ɔlʋ kɛ abakʋtʋ nɔlʋ kɛ nʋ ʋvʋɛ fa bʋa mɛ mʋ wifʋɛkʋ etsʋyɛ alo malɔ kivo ekeleyɛ lanadʋ kʋmʋ ɛganaduyɛ kɛbaxa kɔndzi la yakʋtʋza ʋwidi bʋakeyi nʋ kɛbɔ dunivʋɛli alʋ edzo kɛ bʋamɛ adʋ ʋvi nʋvʋli bʋamʋ ɛkʋ dʒo mʋ iviƒʋ ɛtsueyɛ la mɛ nadʋnʋ yayɔ ivifʋ la ivifʋ ekela tsiyodzo vʋɛ yabanaʒa ɛkʋ wani bʋaka bana lʋluia ʋvʋkɛ atike wani bʋakʋ abana kɔsʋ ʋvʋkɛ kʋ ekazamʋ abanata etsedigbo etsedigbo mɛkaza mala kʋvʋɛ bʋa mʋ kpatsata natsiʒɔ ke mʋ kpatsata ɛkʋ ʋtʋ ayɛkʋɛdi ezʋ yɛ ta yaxa kɔndʒi kaba trɛte yɛ ɛsɛ namʋ kʋnaʒɔ laƒa.